Ndefu eerŋaaji ɗiɗi faa yimɓe njoyon keɓa ñaama, mi defan ñiiri coordi. Sabi coordi jooni, so a wulnii ndiyan ɗan waañii tan. A waɗan hen neewu, ngaɗaa hɗn liɗɗi joorɗi, ndotaa, ngaɗtaa hen neban, timmi.